Nuu ni kii kue’e xiini yoo, jaa ñanu xii jaluli te este tuu kaa ja’ayo nu doctor, te sa’a mayo ve’eyo inn <hesitation> in té luli ko’oyo, xii sa’ayo inn caltu, caltu in ntuchaminu sa’ayo ko’oyo ntuchaminun chii sa’ayo, este xiaayo este ntuchayo te este kaxiyo tinanosoo, kua’a tinana soo kaxiyo nuu ko’o yuu te chu’uyo, chu’uyo ntiki, chu’unyo ñii, chu’unyo este nuu ñuva’ayo uu tiví, ntiuí chuun ranchua te yua chu’unyo te uu, uni nuu te chu’unyo minu kua’a minun chu’unyo te naa kítí va’a, naa cho’o tívín te ko’oyo ni’ini, ni’ini ko’oyo te ntuva, ntuvayo ti’ili, nu tu te sa’ayo in té, in té aju, jii ntíkí chu’uyo nuu, tee ko’oyo, nu tuu tee, nu tuu tee sa’ayo in in ste té chu’uyo stee tikua iiaun nuu te chu’un kua’ayo canela, tikua iia, in este ntuxii timii chu’un jaa ño’a, jaa ini sa’ayo te co’oyo, jaa ñaa, jaa ini, jaa ño’a, jaa ini sa’ayo te co’oyo tee uu, uni kiu, te yua te kuxio kue’e xiniyo, kuee saiii kuxoo.